<hesitation> نفضل لوكان جيت نطير خير، باش نشوف العالم، بصح نكون منبانش لا، باه حتى واحد ميشوفني، حتى واحد معلابالو بيا، بصح طير تقدر تشوف كلش في العالم.